Anoi vaera serimbara mbaenunga ya sea mboi o si no tapiti, se aiparavota anoi vaera serimbara möpëtï tapiti, por que jokua mbaetï, <hesitation> esa ïpörävi jare yavïakatu ñamae jeevi, mboire mbaetï por que, oime ïru consepto ñanoi jokuaretare, jaema mbaetïmi aipota jokua serïmbara, ma se aiparavota tapiti anoivaera serïmbara, jare jukurai ambovïa vaera seye.